La kimik lo que es la gripe o la resfriado o gripe re' cuando demasiado por ejemplo tah mood tihqa lo que es awuxlaam la lo que es la la lo que es la ojma laa' la gripe demasiado qaju' entonces quiere decir reh gripe y cuando hoj resfriado es porque re' qa pulmon taqee' demmasiado wila k'uxiik ruu' y aveces q'axaa o demasiado tz'aplaaq paam aju' resfriado qiib' entonces demasiado tah nri'la cha quxlaam entonces tah cha mood ni qaq'orwa porque demasiado la k'uxiik demasiado qapulmon destapado entonces la pulmon destapado qajaam riq'axiim wa entonces la resfriado re' cuando demasiado qapulmon demasiado k'uxiik wila chipaam lo que es qapulmon entonces reh wula mood tah cha ri'ye'eem qahoj qaye'eem sa vicks y cuando re gripe re' cuando demasiado la mucosidad de lo que es la qaju' y naak are' ojm y tanto je' catarro riye'eem qahoj la gripela si gripe porque um chila sobre lo que es oontera la qafosas nasales ilcha y tah cha qatihqa qaq'arwa demasiado ojm la gripe y cuando hoj resfriando re' cuando re' qapulmon wila tareey k'uxiik ruu'.